<noise> Raɓɓutu nyaama ɓiɓɓe leɗɗe, njara kosam e cobbal. Ndaɓɓita liƴƴi njuɗaaɗi kawtaaɗi e bireedi ngaɗa ka nyaamuki. Raɓɓutu haakoji fu kawta.